Ma wai lusa de akuse maselu lumeoho'e matuk kekeo ho'e mehono apiase wai uluwemo mehono abiase uwep patanea mo mehono hoe webs kusisai ahono kusisai atotak kusisai tetapun sitotale'e apun nuku sesae e kusisai <hesitation> kusisai kepisi kunuale na kuse hono lumeho'e a'a mana mo atota apiyase mo atana pedi pekai sitane mo na aselum we uduwe pata nea mehono me hono waenewa akuse ho sepusi miha sepusi sepu sepusi <hesitation> mehono waineo ahona'a ahona hapease mo akuse e aselu lumena wailu ya de afni seselu mehoho'e yau atapai wemi apelua ada wae weamanese uin rumakaiti mihono hapiase mo'o miselu patania sitane yade sae simanue re mitomi pumue mo aisekmene totaring mi tepe mo aselu tamata si tulele re Tamata sihu sihu husia de sisa e mi ana mo mi au mana nae kepi sisohomi na edeku kabka ukaelea wanisia sepumi hatapae uweimi lepai wai inae de lunya de miselule pedi pekai de sepusing desi inmoi'i mana manden kuse mahono hapeyase mo matut matu tulena hapeyase mo matuhu yaiy hapiase mo mahono mapungu kumu tanea hapiase mo le'ede pai nahede akuse maselu lumoi hoho'e pedi pekai de siloi duwe mama e akuse mahono rumew wa'i aselu usut sia halho'e sisi selu ya yale hoho'ele'e menamungke wa ama'u itatota pe bip kelasan aizke e tuhola sisa kaina sitotaile nazimne a'huse mue seilude si penaumi ike total kelade nahiresi tu tai ma mi panu'u de moi de payung saya dede u meselet na mahun total me apiase nai unese e i namaheke mahono hapease mo omna'e edew atapai uweimina mahiut apai awemi wana pungi niwali sia Na niniholo apeyase mo lepai wai musa de aedena hono apiyase ho kepisis totale pai kai tiak pena misi hano halo wei uwemi nahengke neamua misia naghug mihono hapiase mo'o waya mane de yamane dua yamane nau nihono api'mihono hoho'e na ngidade mo'o yamane dua yamane midade mo'o akus'e miun undube hohoe nasaililui wain muyamane sain ibloin wamihamane misil didung le miselu lume hoho'e na kea he hoho'e hono hoho uwe iti seapuma na mahatanai ma kalia wai weineu matai wesekapa matai mau pale sahai wai yuyu sekade nase u hoho'o nama ahuno hapiase a tiap mele sit sit su kua sitotale'e nama ahono piase atota sait de nesa sisukua si totale'e naike de waktapail welmi namiwono hapiase mo le de wai ukina de ukait tina humsehu hanalue uwemi